السؤال عن أصل الكون يبقى سؤال مفتوح أصل الكون بالنسبة لي يعتمد على الايمان التام بوجود خالق واحد بعض الناس يؤمن بالنظرية العلمية مثل الانفجار العظيم اما انا فانا اعتقد بوجود خالق خلق كل شيء ودبر الوجود بأكمله